Bueno, nekan kontzitzintih nekah n ollas, iwan cazuelas pus sekoninmixmatok katteh tlatlamantli, aha, keh neh noawelitahtzin pues yeh axkan pues yakipi noventa y seis años, pus ayekmo kilnamiktikah keh ken okinchiwaya, pero neh nikilnamiki onechtlapowiaya keh ken otekipanowaya ikan nekan, ikan sokitl. Pus yeh ke oyaya tepetl kitemotin xalli iwan se tetl como keh ki- ki- kitepitziniah iwan ki- kikixti se n polvito iwan nekah okitemowayah n sokitl, tepetl yawi kitemowa sokitl, kiwalika itech n nekah keh- keh ich cubetas kiwalika kiwalmama. Ya cuando onahsi n tochan pus ompa se- sekonittok ken kichiwa pus neh ke amo mero nikilnamiki pero neh onikittaya ken ken okinchiwaya nekan xoktzitzintih, <hesitation> nekan kontzitzintih. Kinchiwa nekah tzikiotzitzintih, seki okachi wehweyitzitzintih, okseki asta achihkin wehweyi kinchiwa pus ompa kihtowa inon para keh este sintli ompa okitlaatiayah cuando yayopixkakeh, ya kualtzin yayowaki nekan tlioltzintli pus n nochi ompa sintli ompa ompa kitlaatiah ipan se weyi n nekah n pues se weyi n olla asta keh itapitah kichiwiliah, ompa ihkon okinchiwaya noawelitah ihkon okinchiwaya wehweyin. Bueno nekan cazuelas pues inon kemah, cazuelitas kinchiwah n cazuelas, kin- a- kinyektlalia, <hesitation> ahachi seki wehweyi, seki tzitzintih, seki okin- okintla- okintlahtlaniayah n- okintlahtlaniliayah noawelitah seki wehweyi cazuelas kihtowa para inon para kichiwaskeh kanah mole, kanah se ilwitil, weyi ilwitl kichiwah pus kichiwah ika mole, este it- ompa- ompa tlakualchiwah, o tlakeh san para keh para tochan pues se cazuelitah san tzikiotzin san kah- san kanah para- kahki- para sekitzoyonis se etzintli pus san tzikitzin cazuelita, aha. Axkan ke pues ayekmo katteh tanto n siwameh tlen kinchiwah n trastes de barro, pues ayekmo kateh, nelli ya- ya pues- pus ya kilka- kilkawah. Pus neh nikihtowa pus amo- amo kualli, o pus o keh okin- okinmachtiskiah okachi n takomen ma kahxilikan, pero pus keh axkan takomen pus ya oktlamantli okse tlamantli ik- tl- kiyehyekowah pus okse trabajitoh kimotemoliah, koxamo kihtoskeh pus inon pus keh amo pus para yehwan amo se trabajo o alomejor amo kitlaniskeh miaktzin, pus okse trabajoh kimotemoliah, o seki takomeh pus ya momachtiah yawih escuela okse trabajitoh konanah pus inon pus ya a- keh- ayekmo pus ik kahxilian nekan para kinchiwaskeh n kanah cazuelitas, ollitas de barro, pues ayekmo, aha. Pero keh achtoh kemah, pus inon miak omonekia, miak omonekia, pus okinchiwayah okatkah miak n siwameh kimatih kichiwaskeh. Iwan axkan pus ya katteh tlatlamantli trastes kanah de teposttli, katteh kiliah de aluminio, pues ya katteh ollas, katteh este cacerolas, pues tlatlamantli katteh trastes, aha. Axkan pus igual ayekmo, ayekmo miakeh n siwameh tlatlatiah ich n ibrasetoh, pus keh axkan kipiah iestufa. Tlakeh ipan estufa pus san nimantzin ontlakualchiwah ipan se cazuela, ipan digo ipan se nekahki cazue- cacerola, san nimantzin on- ontlakualchiwah. O tla keh keh se n kitziyoniskeh se webito pus ipan se sartén, ioan estufa pus san nimantzin ontlakualchiwah. Pero tla keh ipan ipan brasero, pus asta ma- asta ma tlaxotlaltikan, keh asta ma keh keh maonxotla, pus asta ma keh ma ontotonia n cazuelita, pus okachi wehkawa, aha, okachi wehkawa. Tlapokyowa, tlapokyowa iwan nekahki pus seki amo kinpaktia, iwan pus neh nikihtowa okachi welik, okachi welik cuando tlatzoyoniah ipan se cazuelita, pus kachi welik mo machilia, iwan tla keh ipan mantequita pus más todavía más, pero tla keh ipan sartén, pues como keh ipan aceite pus keh okse tlamantli ik welik, keh amo igual, a veces asta keh ontlatla n aceitito pewa n walpopokah pus keh san san keh tzohyak mihnekui, tonces amo keh nikmachili neh amo okachi welik, aha. Okachi nechpaktia pus keh ma tlakualchiwakan ipan se cazuelita, pus nekan etzintli neh asta axan ihkon nikitta no- nomanatzin, no- no- noawelitahrzin pus konintlali n frijolitos ipan se ollita de barro, iwan keh asta keh okse tlamantli ik welik, kikahkawilia se n chile guachinango iwan ma poposokato iwan cebollita, cilantro kon kahkawili, pus kualtzin welik, iwan okseki asta kikahkawiliah se pedacito de nekan chicharron pus okachi welik, pero tla kes san ipan se olla de tepostli pues ayekmo ihkon, como keh amo kipi sabor, o como ke okse tlamantli ik nekan welik, pus pus ya omopatlak, omopatlak, aha. Tonces pus axkan nekahki pues semomati, semomati, pus tehwan pus como como osekixmah n antes ken okatka ken otlakualchiwayah, sekonmattok kenik welik, pero keh keh axkan chokomeh moskaltihtokeh, pus ya ika pura estufa pus amo kimattih kenik welik, o tla keh konyekowah kanah yawih konyekowah okse tlamantli tzoyonki pus amo kinpaktia, kihtowah nes keh okse tlamantli, o keh amo kinpaktia mamih- mamihnekto como keh e- opokyowak, pus mati ke amo kinpaktia, pero keh tehwan kemah, tehwan kemah, techonpakti ihkon titlakuaskeh, nekahki kanah se comaltzintli de barro, pus kualtzin sekonixka se n nekan webito, sekonixka, sekoixkuepa, kualtzin iksi ika n se tlaxkaltzintli, mach moneki aceite, san ihkon. Kualtzin sekonkua pus neli techonpakitia, ipan se salsita sekontlali se tlaxkaltzintli se salsita macha pus sekonkua, pero keh axkan pus amo porque tla keh ipa estufa san m- ompa mopepechowa, tla kanah se n nekahki tlen itooka se n komalli de tepostli san mopepechowa, ompa pus san xixini n webito, amo igual, amo igual, aha. Ian nekahki seki katteh kihtowah n comal de, ken kiliah, de- t- de teflón, kihtowa inon amo ompa mopepechowa, pero n sehpa seki doctores kihtowa pues inon nekahki tekokoh, kihtowah inon n teflón, se n tepostli keh keh techchiwili daño, kihtowa pus amo ihkon, amo ma se- mamose- moseontlaixka ipan komalli de teflon, kihtowa inon techkitzkis kanah se kokolistli, axkan xikonittakan tl- kanachi katteh pe- nekan personas kinkitzki kanah itlah cáncer, kihtowa nochi pus ika tlen sekonkua nochi chatarra, sekoninkua puros chatarras, sekoninkua kanah tlakualli ya witz nekah tzaktok ich lata, pus sekihtowa ken amo ihtlakawi ompa kah n ich lata wehkawitl, kanah frijolitos, kanah pues a- atún, miak okse tlamantli tlakualli ompakah ich nekah, tlen itooka, n lata, iwan ken amo ihtlakawi, pus kitlaliliah puro químico, químico kitlaliliah, pus ihkon ke wehkawa, wehkawa pero kihtowah doctores nochi inon pues pues kihtlakowa n to- totlakayotzin, aha. Se ontlakua pus sekiwelilia, sekihtowa welik, pero neli ke pus este, amo sekimati tlen tanto kokolistli se tehwan mismo pues se- sekimo- tehwan mismo sekimotemolia, aha. Pus yeh keh achtoh kualli okatka, san puro tlakualli de natural, aha, de natural, axkan pues puro chatarr, pus amo, amo sekimati, ke ken tlapanos, pero sikiera pus se- seontlakuahtok. seontlakuahtok, kualli seonyetok, kiera ma seonyetto kualli, aha.